An, vorogna ah mivezivezy mandritra ny fifindra-monina ananjy amin'ny alalan'ny elatra ananjy igny satria araka ny fahanfataransena ananjy anh ny vorogna zany mirigna, de <hesitation> izy akeo koa anh afaka mirigna akeokeo amin'ny quatre cent kilomètre akeo, de ndraindraika koa zareo regny andesin'ny rivotra de zegny no ivezivezin-jareo.